نعمل عادةً حوالي خمسين ساعة في الأسبوع. بالنسبة للإجازات، نحب ناخذ حوالي عشرة أيام في السنة. الشغل مهم، لكن من الضروري نرتاح ونعيد شحن طاقتنا.